Jadi, munnya bagi ulun lah, gawian yang ideal tu sabujurnya kadada yang pasti ideal bagi setiap urang. Bagi ulun tu kaytu. jadi, cuman pastiakan apapun itu gawiannya itu pian katuju, pian himung manjalaninya. Jadi, munnya ada, apa yu? Munnya ada masalah tu kada maulah satres banar kaytu nah. Jadi pastiakan sabalum kitamamilih, kita handak bagawi apa. Itu harus dirunut panjang pas kita masih sakulah. Misalnya kita <hesitation> waktu masih sma tu ada penjurusan kalo, kaytu nah. Jadi ada biasanya di sma tu ada ada apa? Ipa, ips, agama, biasanya ada kaytu nah. Jadi pasti akan munnya sudah sma, itu pastiakan kita sudah tahu kita handak jadi apa kaina. Kita handak begawi apa kaina. Supaya apa? Supaya kita kawa apa yu lah? Jadi kada salah kaytu nah. Karena ada pengalaman, <hesitation> nya sma masuk ips, sakalinya inya handak jadi dokter. Kan kada kawa kaya itu nah. Jadi itu penyesalan yang, jangan sampai terjadi kalah kita, kaytu nah. Jadi pasti akan sudah mulai sma kita harus tahu kita tu katuju apa? Kita tu minatnya, minat tu kan katujuan kita ya? Katujuan kita tu apa? Mbah itu kamampuan kita tu apa? Pasti akan ha, jangan hanya sakadar kemampuan, jangan hanya sakadar katuju haja. Tapi kita mampu lah. Jadi harus dinyambung akan. Ya, munnya bahasa urang wahini tu minat bakat jar urang, kaytu nah. Jadi apa yang kita katujui itu sasuai kada lawan apa yang kita mampu? Jadi munnya sudah tahu apa yang kita katujui, <hesitation> jadi imbah itu kita kawa manantuakan. Kira- kira munnya aku sudah kuliah, aku handak jurusan apa? Munnya aku misalnya mamilih jurusan apa? Jadi biasanya pasti akan dulu kita harus tahu kita handak jadi apa? Jadi munnya kita sudah tahu kita handak jadi apa? Kita handak begawi apa? Kita kawa menantu akan jurusan apa kuliahnya, mbah itu pas sma kita tau kita <hesitation> kawa maambil jurusan apa? Jadi sasuai sa- sa- sajalan kaytu nah. Jangan langsung tiba- tiba kakawananku maambil banyak ips, nah aku ips gun jua umpatan jar kena. Itu pengalaman dahulu lah, waktu- waktu sma kaytu nah. Jadi, sebujurnya waktu sma tu kada sesuai dengan apa yang dikahandaki. Tapi karena kakawanan umpat ka situ, jadi umpatan jua ka ips kaytu nah. Jadi, pas ganal sakalinya ada babarapa jurusan yang kada kawa diambil pakai jurusan ips kaytu. Jadi itukan penyesalannya ganal kaytu nah. Jadi maksud ulun, bagi ulun pribadi bagawi apapun, pasti akan itu kita katuju, kita himung, kita nyaman begawinya. Kada banyak- kada banyak, jar urang tu kada banyak besasambat di belakang, kaya itu nah. Kada- kada banyak maulah kita bapikir <hesitation> kada bapikir pang lah. Bapikir tu pasti ada, dalam satiap gawian tu pasti ada bapikir. Cuman satidaknya munnya, kita bapikir pun kita katuju mamikir akan itu, kaytu nah. Jadi apapun, handak bedagang kah, handak di kantor kah, handak babisnis kah, itu pasti akan kita dasar aku banar nah ini nih. Kaytu nah. Terlepas dari misalnya kita jadi bawahan orang kah, atau jadi- jadi bosnya langsung kah, kaytu. Jadi misalnya kita maanui karyawan kah, misalnya kaytu tu itu urusan belakangan munnya bagi ulun nah. Tapi, munnya ulun pribadi, munnya hahanyaran lulus kaytu. Pasti akan pang, munnya kawa umpat urang kah dahulu. Jadi kita mencari ilmu dulu jangan langsung kita jadi bos padahal hanyar lulus, kaytu nah. banyak kepala yang harus kita tanggung jawabi itu tu- itu tu ganal banar tanggung jawabnya kaytu nah. Jadi pasti akan ktia umpat urang misalnya cari pengalaman dulu, cari ilmu dahulu lawan urang ini. Kada papa jadi karyawan, duitnya sadikit, gajinya sadikit, kadapapa. Tapi satidaknya di situ kita tahu kayapa ni caranya setelah ini? Imbah ini aku nah handak maapa, kaya apa caranya aku <hesitation> menggaji karyawan? Kayapa caranya aku mengurusi karyawan yang banyak ini? Kaya itu nah. Jadi, munnya ulun pribadi, munnya kawa umpat urang pang dahulu, cari pangalaman. Kacuali misalnya banyak duit, banyak duit, imbah itu kuitannya tahu cara maurusi. Jadi tinggal kita munnya ada masalah, ba- bapadah. Ma ini kayapa, ini kayapa? Itu- itu- itu lain kisah pang, munnya itu. Jadi bagi ulun. Apapun gawiannya, yang penting kita katuju, kita himung menjalaninya.